Mi jiban njaraandi be siminti ha babal gotel, mi nyeda mi wara mi takka ha barti mai. mi takkan babal mai boddum hala ta lorta barta fahin vonna. mi wawan kugal boddum ha ton hala yeso ta vonna fahin.